ཀ་ན་ཌཏའི་མིང་བསྟོད་མི་གློས་སྦྲེལ་བ་གཙང་མ་དང་། ཀ་ན་ཌཏའི་དེ་རབ་གཙང་མའི་བསུབ། དེ་ནང་མིང་གཅིག་ཚབ་བཟོ་ཚོང་། བབ་དེ་འདོ། ལབ་དེ་གི་ལབ་འདོད། བསྟོད་ལབ་དེ་ནང་ཚབ་བཟོ་ཚོང་ཡོང་། གསེས་ཀྱི་ཁུའི་འབྲས་འབྱུང་བ་ཡོང་ལ་མིནམ་གཡོའོན། སྲི་མིག་སྲི་ཎེ་ཁ་འཔང་ལ་བཙུན་སྤྱི་བསྒོད ཡེ་ཊི་གསེས་གསེ། ཆགས་མིག་གི་དེ་རུ་མེ་ལས་རོ་དོན་ཉི་།